ډېری څاروي د ژمي په موسم کې د خوړو د کمښت او سړې تودوخې په وخت کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوب کوي. خوب دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل میټابولیزم او د بدن د تودوخې د کمولو له لارې انرژي خوندي کړي.